Tsisy hoe inona ny akanjo teneniko hoentiny mba hanaovany raha hoany amin'nà izy satria ny olona samy manana ny safidiny ah samy manana ny fomba fiakanjo tiany fa ny teneniko fotsiny hoe mba akanjo madio sy akanjo mendrika hoentina mivoaka eny ivelany.